إلا بغيتي تصلح شي تريكو ديالك، أول حاجة غدي خاصك حديدة و غادي خسك فوقاش تحط تريكو ديالك، غدي تبرونشي الحديدة ديالك في الضو، تخليها تسخن شويا، من بعد غتبدا تصلح تبدا بالكمام ديالك، بالكول، دوز الظهر ديال تريكو ومن بعد القدام ديال تريكو